Un clip assujeta los papelis al achuchal los sus dos cabus metálicus por cima dellus, gastandu'l metal pa mantenel-lus pregaus sin endañar-lus.